Raha sendra tara aho tao agnatin'ny fivoriana, dia <hesitation> ny fialan-tsiny azoko raisina zany a dia <hesitation> fanapana zay tapakany <hesitation> hevitra navoakan zareo teo ka tsy afa-manoatra anao satria anao ny hatarana dia tsy maintsy magnaraka zay tapakany hevitry ny besinimaro eo ianao zany. Magnaraka fotsiny zany sisa no azoko ataoko.